La kú tý í’ kieera jná fyy dsa jmíií kí fyy píí’ re fáá’ra, jiä’ ba lɇ tý í’ kiee’ i náá’ fyy bee’ jö la kú xen i ga dse lí ká’n jö ‘náá mi’ re kö tý í’ kié’ dsa jia’töö juyy bee’, kuxi juóó’ jiama ‘náa re ló, jiama ‘náá re ló ju jmíií kiéé’ jmóó, jötu jia’ ‘náá’ e la’ ki jia’ ba lɇ tý í’ kieejná’ fyy píí’, i jia’ ba lɇ tý í’ kiee’ fyy bee’.